Le namagna malôha tena tsara le managna namagna managna fifandraisana amin'ôlo maro, satria ôhatra mba misy raha mahavoà an-tegna igny mba i naman-tegna magnatrika le raha mahavoa an-tena.